<hesitation> මට වැදගත් දෙයක් ගැන ඔබේ උපදෙස් අවශ්‍යයි. <hesitation> මම <hesitation> අලුත් මැහුම් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්ඩ යන්නේ. ඉතින් ඔබ ගොඩාක් කර්මාන්තශාලා වල අවුරුදු ගානක් වැඩ කරලා තියන නිසා මං දැනගන්ඩ කැමතියි ඒකට මොනාද මුලින්ම මං කරන්ඩ ඕනේ කියලා. මම තැන් බලලා තියනවා රෙදි ගන්ඩ එහෙම. රෙදි අරගෙන දිගටම <hesitation> මැහුම් කරන්ඩ. ගොඩක්ම මම හිතුවේ මං ගවුම් <hesitation> මහනවා කියලා. ඉතින් ඒ <hesitation> ඒ වගේ මුලින්ම මං කොහොමද ඒකට පිරිසක් හොයා ගන්නේ. මගේ ඇඳුම් දෙන්නේ කොයි තැන් වලටද, ඒවට මේ මිල ගණන් කොහොමද මං තීරණය කරගන්නේ කියලා ඔබේ උපදෙස් අවශ්‍යයි. <hesitation> මොකද මං හිතනවා ඔබට තමා හොඳටම මට මේකට මඟ පෙන්වන්න පුළුවන් කියලා <hesitation> ඔබේ අත්දැකීම් එක්ක. ඔබේ <hesitation> වටිනා දැනුම එක්ක. මට ඒකට <hesitation> හොඳ <hesitation> මඟ පෙන්වීමක් ඔබෙන් ලැබෙයි කියලා හිතනවා.